Vônalohan̈y akendriky edy ai, sambo edy ai mandeha motera. Fan̈arakaraka izy amin'zay matonga izy mandeha an̈abon̈y ran̈o fôton̈y izy io zen̈y mavesatra akendriky tsy maivan̈a. Avô tsisy rahà tokon̈y robarobaka fekin̈y zen̈y ao fa kôa tsy zen̈y efa milentiky edy.